آنپڑو ٹاپک سے دوستاں آن فئملی ماتھے، تو آنپیں ودھیک ٹیم کے ناں ڈئی شگاں، موں تو ٹیم فئملی ناں ڈئیش، فئملی بھی امپارٹینٹ ایں تو دوست بھی امپارٹینٹ ایئں، پنڑ ودھیک ٹیم آپاں نیں فیملی ماتھے ڈینڑو سے، چمکہ فئملی آپاں نیں ودھیک کلوز ہوئیے، صرف ما باپ آنپڑا گرو سمان سے، گرو ماناں بھگوان ناں بھی اوپر سے، ما باپ، تو آپاں نیں ودھیک ٹیم ایئاں ناں دیونڑو پڑشے، تو ما باپ نیں آپاں ناں ودھیک ٹیم ڈینڑو ، فئملی ناں ودھیک ڈینڑو سے، چمکہ ایک بھائی بندی ری کدی ناں زڑے، بھائی بندی ماناں ہیک آنپڑو بھائی شے، کوئی مصیبت میں آشاں تو پہریں آنپڑو بھائی آوشے، دوست سنگتی فی الحال نیں آوے، پہریں تو آنپڑو بھائی آوشے، پیار بھی کری سے، پسند بھی سے، کھادو پیتو ماناں فئملی افورڈ کرے دوست نتھی کرتا، ماں رو دوست سے سومجی، امیں ماناں پہریں کلاس سیں انٹر تائیں بھیگا بھنڑتا آیا آں، ٹھیک اے سندھ میں بھنڑتا، امارو ٹیچر ہتو سر اشوک، امیں بھئیگا بیستا سائیں امیں کہیو کہ تمیں بئی بھیگا بیہو تھا تو امیں زہر جیوا لاگو تا، امیں کہیو چاں؟ انی کو وجہ؟ بس کوئی وجہ سے، چمہ کہ ہانسی مذاق جام ہتی، سائیں امیں کیدہو ہتو تو مزاق چوں کیدہو ہتو، ہیک اماری دوستی ہتی، سائیں ناں بھی خبر اے کہ واقئی ای دوست ایئں، اماری پہری کلاس سیں انٹر تائیں ماناں بھیگا بھنڑاسیں، بھیگا بیٹھا سیں، پیپراں میں بھی امارو نمبر لاگتو تو بھی بھیگو نمبر لاگتو، بیزا سورا پوسا کرتا کہ پہلریں سیں لائے انٹر سوندھیں تمارو نمبر بھیگو شوں آوے؟ بس ایک قسمت رو کھیل سے، ہیک دوستی سے، باقی سے امارا دوست ہتا کلوز پر سومجی سے امارو دوست تو دوستی میں ڈینڑو شے۔